Jari tradisi nu biasaya ni pake kunni-kunni na, <hesitation> rie-rieja biasa anu, pada pa'buntingang, <hesitation> injo punna pa'buntingang, maingi pa'bunting tau a, ni sare dalle <hesitation> hakeka i, punna maing injo pole hakeka na rie isse injo pole dallena e tama balla injo pole punna nu rie dallena ambaung balla, jari punna nganu biasana, rie todo tari-tarianna, punna bangsa mae la pa buntingi tau a, atau rie acara-acara adat-adat mange, rie tari-tarianna, na injomi punna la buntingi tau a ri kua muko acarana <hesitation> bangina mae lappaccing i, injo tu lappaccing a biasa, <hesitation> adatna todo biasana, punna gitte to inni mae, adatna todo biasana, <hesitation> kunjomi sipakroa-roakanna tau a biasa mi padomeng, pa yoker biasa, bua-buangang to injo pole hadihna jari ta'ba-ta'bala todo tau, ka nu ballo hadiayya, biasa injo hadiahna rie todo mo <hesitation> motoro, kulkas, hp mange, <hesitation> jari injo biasa tu-tu pa domenga, maraengi biasa, rie tu padomeng bahine, padomeng barukne biasa, karoa'roakkan arenna, punna. Ballo todo anuna injo mange ri pa'buntingang a injo do, injo nu tradisi anu pole, antama ri balla ballo to injo pole, ka biasana mae ngerang-ngerang tau a bangsa mae pinjeng, galasi, ka caritana tu antama ri balla, berasa mange, <hesitation> jari injo punna tuntama ri balla tau a, ballo to i se're-se're to i si panganuang, se're-se're to i.